Kulini tsu si aka makaranta, makaranta ku-a makur, ko fada, tsinam akwa kwaba ana dara, ani dunam a barapu wazartara kwa, ado kalkalwa, kuma tsa hentisu hentikala kanti dihila waza, kama dratihi sala waza adua kani hanadar, tsur kuv kani hanadar, tsurkur aka hyelamai, adila waza amma dara kanti, kadar thlausi salaka ade dawa makaranta nima, na tsukura tuna dara siyaka makarantani, tsu kurakatimama darteta uwe makarantani. tsunaka kwaba an tutar pu-wazartara kwa, tsunam kura juna wazartara efi, tunam aksu kumileka uwe ka dilba ka hau wazar dara kwa, ndu-kurakasu, wazarye a tsai, inikam adi dawa makaranta kan makaranta, ini kuli asibitini aku muan kati sinisuwa tu rubuati kagatu tunaka, ka laha dilba kasuku kadisino inam taka lukwa, ai infama fi kulda amma basirye a makaranta, kutu kirye bakati a makaratuwa ai tsu papathle ka dar tsini kwa.